Ohammi anna ka bani-ka bam ba momo si-a manan ma paman onno obhaun achinna ke ezam asa pa k para agi kpa-kpri agi wa bipuyitt agi mame ede apari be asi be-a but ebe oda oza-zawi manda eronng ama zep ebe eronng ka zawi before opiri ewo attan ewo anna egi ting aka m-oma agi ting amommi abuam be bipuyir a donk-e be abua meh azimi azimi be chinna kka egha sa mo mo ozu osi madadama ekera anna eko afa zukua me a bipuyir me a wonbu pee wonn bipuyitt eda ke be awonna bipuyitt azukka be azukka buap ka ottoku fomm not va akarra abhep fe abhop bipuitt side akka abuop e bipuyitt ana atzuka bua manyi man ka a chiabui bipuyitt anna po be annama yin bo por-boo-bro oyin mand bipuyit aden cha mun ammon si ana ka onan okpo war eda aku uwi mando bipuyitt a chayi be ana po be yin anna zima afo nna aza won-ownn a wonu bua mazirzi ma be a byi ede be byi byi.